<noise> Na yetosi <hesitation> pakeang atau waju sularaq upake de mapake waju bolong sibawa <hesitation> sularaq lepis magi upojiwi mapake waju bolong apaq na sikenna maneng <hesitation> warna de e narekko mappake kiq <hesitation> agi-agi ipake sularaq natama maneng ko mabbaju warna bolong kiq nampi upoji mabbaju bolongnge yetosi sularaq lepis <noise> <hesitation> upoji tosi pake yetosi ko upoji pake sularaq lepis e nasabaq <hesitation> mettai ipake deq namarapo <noise> <hesitation> detto makecco marotaq na jadi yenaro wahu de sibawa sularaq <hesitation> upoji pakei atau upakei makkukuangnge yero welli de biasa ri pasa e jadi rata-rata wajukku waju-waju yemaneng mapettangnge warnana warna bolong <hesitation> contona sibawa sularaq lepis yemaneng naro upoji maneng pake bangsana yero.